iya ngon mane kan wa modongo manege wa emono mane kan ode kaso tomo man kan ngone wa modongo barang manege ngoji katamodongo barang manege tomo de kaso nege de ode katamodongo okia manege tikusu.